Nonushta uchun sho'rni afzal ko'raman. Sho'r nonushta taomlari, masalan, tuxum, non va pomidorli sendvichlar tez tayyorlanishi mumkin. Ular meni to'liq his qilishimga yordam beradi.